إذا أنا في مدينه غريبة ورحتا ماعرفت طريقي يعني فبتاكيد أنا ح يكون عندي خريطة ح الجا لي الخريطه إذا ماعندي خريطة بعداك ح الجاء لي الشرطة إذا مافي شرطة ح الجا لي الإنترنت إذا مافي انترنت ح الجاء لي الناس ح اسل الناس سيكون ده خياري الأخير لأنو في مدينه غريبة ومايعرف الناس فقد ما يكونو كويسين يعني لكن هم ح يكونو خياري الأخير إذا التلاته حجات دي أنا ماقدرتا اعرف بيها طريقي